A si-kaakə kpana na ga nan sɨ nə wange, hɨn ɓaa naa wangga nə, gaarə a inugu na nan, na hangɨn na naa wange dye ka dye na ka nan a mwa a dɨ na pan gəkɨlə a vii sɨ ndələ kɨrkɨr, ka nate na naa gəte nda gəi ka haa nda gədə ka mbale sɨ zɨmte mya a dɨ və na nan nda gi sɨ ndələ kɨr kɨr, ha nɨnyi ka naa sə gban gəkɨlə sɨnə kaɓa sɨ kaakə kpanə na ga nan gəkɨlə sɨnə kaaɓa sɨ kaakə kpana kat naga nan a haa nzashi a vɨratə.